Nkyɛ meyɛ kwan kyerɛkyerɛfo bi ma aserafo a wͻaba kurow a m'enyi gye ho a ͻno nye Oguaa. Bea a odzi kan a menye hͻn bͻkͻ nye kakum pͻw mu. Hͻ no ͻyɛ ahoma a wͻdze asensan wimu wͻ pͻw kɛse no mu na nyimpa nantsew do. ͻyɛ enyika yie ntsi medze hͻn fi hͻ a, medze hͻn bͻkͻ Oguaa mpoano mma hͻ so yekotwitwa mfonyin. Ewimbir no menye hͻn bͻkͻ bea ewia no kͻtͻ a ͻkɛda no na ma woetwitwa mfonyin wͻ hͻ so.